أحب السباحة وركوب الدراجة، تعلمت السباحة وأنا في ثمان سنوات، وأخذت شهر عشان أتعلم بشكل جيد، طبعًا كنت أروح البحر، وأروح الشواطئ، وأروح المسابح عشان أتعلم السباحة بشكل ممتاز، أما ركوب الدراجة فتعلمت وأنا في خمس سنوات، وكان سهل جدًا، استغرقت يومين بس.